Eh fomba famokara lokanga io feo koa ah tsy haiko fa lafa kasokasohy amy viny avao raha iny la maneno i zay. Zay avao ny fahaizako azy.